Eisi, eisi atoia vao kovoa oa pura ruipairao paraveira varao kovoara vora atoia, osa vara rutu osare vara rutu pura ruipaparaveira ari vaovioraga vosa moni kovoro oso osa ave kakau kovoro o eake ave varaoita ave kavura, evo kaenirovi purarovi, ari vosa vo kovoa aio kovoro ari oisare ruipairaoparavere rutu koropasa ari vosa moni kovoro, ari ovoa ravairao-ravereita. Uva evo kaeni araita, ora, ora oraaruopie iraopara-veira vokovoro pura paoro urave oiso taraiparaita moni ouparaita vaea eva kovoa. Ari varari oaravu kovoara ari oiso vara ravaparavere osave uvuipa rai ra oara vuavuavai aua varaoiva kovoa, ari oiso aueparavere ragai akoarovasie raga evo kovoro purapai-ve osa ragai raga vokovoaro purapu. Eisi, eisi, eisitoupa veraira isi atoia vosa kovo ruiparavere esi osare vara rutu purapaveiraita varao ita moni oupa kovoro vara pura ruipaparaveira oiso osa eva oa vaisavo tuariri, oaraia ruipairao parave-ira.